سبھیتا تھیراواڑا بدھ دھرم وِشواساں اتے ٹیلیویژن کمرشلوں دا اک جیونت مِشرن ہے جو بزرگاں، پریوار اتے روحانی گھراں وِچ آتماواں نوں ادھیاتمک ابھیاساں لئی ستیکار تے زور دِندا ہے۔ تھائی ہے مُکھ سبھیاچارک پہلوواں وِچ دھرَم دی مہتتا شامل ہے۔ مِٹھے، کھٹے، نمکین اتے مسالیدار سُواداں نوں ملاؤن والی بھاشا اتے پکوان، پانی تے تہوار، سوگ کرنا <hesitation> ورگے تے پربھاوشالی شاستری اتے لوک کلاماں جس وِچ رواِیتی ساہت شامل ہونا۔